देख भाई अपना सपना तो गनरो है काई सब सपना काई सच्ची थोड़ी होगा है। कोई सपना में देखे कि मैं तो डॉक्टर बन जाओं ते काई बोनाई रियो बोनें। ते डॉक्टर बोनें ते डॉक्टर नहीं बोनें ते काई काई जीवनों छोड़ दे असो तो नहीं। हो बाए तो खिर काई करनें काई नहीं सपनों तो सपनों होगे नहीं बोनें ते। काई नहीं अपना पूर्या काजी बनाओं अपना पूर्या <hesitation> काजी। कोणें कि मैं सपनों देख रहा हूँ कि मैं एक दिन डॉक्टर बोनने कर रही थी। पर मैं नहीं बोन पाए ते भाई तू बोन जा तू बोन ले मैं तुसे काजी बोनाओं।